คึดว่าอายุสิบห้ากำลังพอดี แล้วคึดเรียนรู้ไปเรื่อยเรื่อย เพราะว่าแฮ่งเรียนรู้ตั้งแต่น้อยน้อย มันแฮ่งสิได้เรียนได้โดนโดน เข้าใจได้มากขึ้น

คิดว่าเป็นลงทุนกับทอง เพราะว่ามันหาซื้อได้ง่าย แล้วกะเป็นที่นิยมในสมัยนั้น

คึดว่าน่าจะเป็นกับหุ้น เพราะว่าเดี๋ยวนี้หุ้นมันกำลังมาแรง แล้วแบบโซเชียลจั่งซี้คึด ให้คนเข้าถึงง่ายกับการลงทุนหุ้นมากขึ้นกว่าสมัยก่อน

กะ สำคัญที่สุดหากกะสิลงทุนให้มันได้ผลที่ดีและมีความเสี่ยงได้น้อยที่สุด กะจึงต้องศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน ใช้วิจารณญาณในการศึกษาดีดี

คิดว่ามีผล ถ้าการลงทุนนั้นประสบผลบ่สำเร็จ กะจะ อาจจะเกิดปัญหากับคนรอบข้างในด้านการเงิน ไปยืมเงินคนอื่นจั่งซี้กะบ่ดี

ในอนาคตกะคิดว่าอยากสิลงทุนกับแบบพวกหุ้น กองทุน สินทรัพย์ต่างต่าง เพราะว่ามันสามารถต่อยอดเงินกะได้ แต่ว่ากะกะต้องศึกษาดีดี เพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงมากมากเลย

คิดว่าในตอนนี้ ธนาคารมีส่วนช่วยในการลงทุนได้ง่ายขึ้น เพราะว่าบ่ว่าสิธนาคารใดกะให้มันเชื่อมกับแอปลงทุนหรือว่าเป็นตัวกลางในการลงทุนเอง

ต้องเริ่มศึกษาให้เข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจั่งลงมือทำ

คิดว่าความพร้อมอยู่ในระดับประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าตอนนี้ยังบ่มีเงินที่เป็นเงินเย็นที่มันคงที่

รู้สึกว่าน่าสนใจ แล้วกะน่าตื่นเต้น แต่ว่าถ้าหุ้นมันลงอะ ก็รู้สึกว่าแบบ เสียใจ

คิดว่าถ้าเป็นอีสานที่อยู่อาศัยอยู่ในแถบทางภาคอีสานน่ะ น่าจะบ่ค่อยเล่น เพราะว่าเงินที่ใซ้ใน เงินเป็นเงินเย็นน่ะ บ่ค่อยจะมีเท่าใด

คิดว่าเป็นการหาเงินในอีกทางหนึ่ง ถ้าว่ามันสำคัญบ่ กะอาจจะบ่สำคัญขนาดนั้นสำหรับคนที่บ่ได้สนใจ

เคยอยากลองแล้วกะเคยเรียนรู้แล้วในระดับพื้นฐาน รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วกะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วสนุก

ครั้งล่าสุดกะบริการดี รวดเร็ว แล้วกะพูดจาดี

คิดว่าบ่ค่อยปานใด เพราะว่าคนใซ้ธนาคารน่ะเยอะมากกว่าจำนวนพนักงาน แล้วใซ้ปริมาณสถานที่ ขนาดสถานที่น่ะ

ส่วนโตมักธนาคารออมสิน เพราะว่าโตมาตลอด ตั้งแต่เริ่มมีธนาคารใหม่ใหม่ แล้วโตรู้สึกว่าดี ทุกครั้งที่โตบ่ผิดหวัง

ดี ธนาคารกะโอเค พนักงานกะโอเค แล้วกะรวดเร็ว บ่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย

คิดว่าให้ความปลอดภัยเรื่องเงินได้ดี เพราะบ่เคยมีปัญหาอิหยังเกี่ยวกับเรื่องเงินเลย

คิดว่าค่าธรรมเนียมแพง เพราะว่ากดแต่ละเทื่อกะบ่ได้ว่ากดเงินออกมาเยอะ แฮ่งมีค่าธรรมเนียมกะแฮ่งเหมือนว่ากดออกมาเยอะ แล้วกะบ่ได้กดโดนโดนเทื่อ กดบ่อยบ่อยมันกะเลยเสียค่าธรรมเนียมเยอะ

อยากให้มีเพราะว่าจั่งบ่ได้เข้าไปในเมืองดู๋ดู๋ อยากให้มีหลายหลายตู้ เพราะว่าคนกะกะหลาย กะต้องรอ กะต้องท่าโดนโดนกว่าสิได้กด

ธนาคารแรกที่เปิดคือธนาคารออมสิน เพราะว่าตอนนั้นธนาคารออมสินอยู่ใกล้บ้าน

กะคิดว่าสำคัญในเรื่องของการเงิน เรื่องจัดการการเงิน เก็บระเบียบการเงินจั่งซี้ ดูแลการเงินของกะให้ปลอดภัย

ใซ้บริการถอนเงิน ฝากเงิน สแกนจ่าย จ่ายผ่านแอปต่างต่าง เพราะว่ามันสะดวก

มักเฮ็ดธุรกรรมผ่านแอปมากกว่า เพราะว่าบ่ต้องเสียค่าเดินทาง บ่ต้องเสียเวลา บ่ต้องท่าโดน สะดวก

คิดว่าถ้าเงินฝากหลายดอกเบี้ยมันกะสิหลาย มันกะอาจจะคุ้มค่า แต่ว่าถ้าเงินฝากน้อย ดอกเบี้ยมันสิน้อย มันกะบ่คุ้มค่า

กะเพียงพออยู่ เพราะว่าแต่ละธนาคารกะมีตู้ ATM อำเภอละอัน มันกะมีหลายธนาคารกะเลยมีหลายตู้

เซื่อมั่นที่สุด เพราะว่ามันบ่เคยมีปัญหากับความปลอดภัยของเซื่อเลย จากธนาคาร ตามความรู้สึก

กะกังวล เพราะว่ามันเฮ็ดให้กะ อาจจะต้องสูญเสียเงินได้ ซึ่งทำให้การกะชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเลย

คิดว่าตอนนี้กะน่าจะเป็นกสิกร เพราะว่ารู้สึกว่ามีคนกะธนาคารนี้หลาย ในร้านอาหารจั่งซี้ QR code ต่างต่างก็เป็นของกสิกร

สำหรับตัวดิฉันคิดว่าเป็นธนาคารออมสิน เพราะว่าดิฉันใช้บ่อยที่สุด แล้วการเข้าสู่ระบบจั่งซี้กะเร็ว โอนได้เร็ว บ่ค่อยมีปัญหาหยัง

คิดว่าอาจจะเปลี่ยนให้สะดวกมากขึ้น แต่ว่าสิสะดวกจั่งใดตอนนี้กะยัง กะบ่ออกว่าปัญหา ณ ตอนเนี้ย คืออิหยังที่สามารถสิเปลี่ยนไปได้ในอนาคต

คึดว่าน่าจะเป็นธนาคาร ธ.ก.ส. เพราะว่ามันเกี่ยวกับที่นา การกู้ยืมของที่นาอิหยังจั่งซี้ มันเฮ็ดให้คนค่อนข้างที่จะใช้ธนาคารนี้เยอะ

คิดว่าเป็นธนาคารกสิกร เพราะว่ารู้สึกว่ามันเรียบเรียบ ง่ายง่าย ดี บ่ได้มีอิหยังเยอะแยะมากมาย

คิดว่ามีผลต่อการตัดสินใจ เพราะว่าหากมี ซื่อเสียงบ่ดีจั่งซี้ ไผสิอยากไปซื่อ คันมันซื่อเสียงบ่ดีกับความปลอดภัยของผู้ซื่อ มันซื่อเฮ็ดให้ซื่อเครียดว่าซื่อสิไปซื่อธนาคารนี้ให้ซื่อรู้สึกเครียดทำไม

อยากให้ตอนโอนสะดวกขึ้น แบบว่าให้เฮาได้เครื่องสแกน เฮาแสดง QR code แล้วให้เครื่องสแกนได้เลย เฮาบ่ต้องกดโอนเอง สแกนเอง

ตั้งแต่อายุแปดขวบ เพราะว่าตอนนั้นเริ่มเก็บเงิน เริ่มหาเงินได้ กะเลยเอาไปฝากธนาคาร

คิดว่าเป็นธนาคารออมสิน เพราะว่าเป็นธนาคารที่เฮาเริ่มเฮาเริ่มแรกแล้วบ่มีปัญหาอิหยังเลย

เพราะว่ามีความสะดวก เข้าใจง่าย รวดเร็ว บ่มี บ่เคยมีปัญหาอิหยังเลยที่เฮ็ดให้เฮาแบบธนาคารนี้มันบ่สมควรได้ไปต่อสำหรับเฮา แต่ว่ามันบ่มีปัญหาอิหยังเลยจริงจริง เฮาเฮาเลยเฮา

คิดว่าสะดวกขึ้น เพราะว่าในการซื้อของในแต่ละมื้อ คันเฮาพกเงินสด คันเฮาสิซื้อของที่มันราคาแพงมากมากจั่งซี้แล้วเฮาพกเงินสดไปหลายหลายมันเฮาบ่สะดวก คิดว่าธนาคารจะสะดวกกว่า

เท่าที่สังเกต รู้สึกว่าธนาคารไทยพาณิชย์น่ะ คนอีสานบ่ค่อยใซ้ เพราะว่าอาจจะบริการบ่ค่อยตรงกับความต้องการของคนอีสานปานใด

คิดว่าถ้าเป็นในแถบ ภาค ทางภาคอีสานจั่งซี้ อาจจะยังบ่ค่อยแบบมีบทบาทสำคัญปานใด เพราะว่าส่วนมากเฮาจะใช้เป็นเงินสดแล้วบ่ได้ค่อยโอนกัน เงินเฮาจ่ายแต่ละครั้งมันเฮาบ่ได้หลาย

คึดว่าน่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทย เพราะว่าคนรู้สึกว่าน่าจะใช้เยอะ แล้วเคยได้ยินว่าเหมือนมีโปรโมชันพิเศษหรือสิทธิ์พิเศษอิหยังจั่งซี้สำหรับคนคึด

คิดว่าเป็นธนาคารออมสินที่บริการดีที่สุดจากประสบการณ์ของดิฉัน

ต้องสะดวกต่อผู้บริโภค ฟังเสียงของผู้บริโภค แล้วกะแก้ปัญหาได้รวดเร็วหากมีปัญหาอิหยังธนาคารล่มจั่งซี้ กะแก้ได้ กะเวลาแบบบ่โดน

คิดว่าจำเป็น เพราะว่าบางอำเภอบางหม้อง มันบ่มี ATM บ่มีตู้ ATM เฮ็ดให้บ่จักสิไปกดเงินอยู่ไส ส่วนมากกะจะกะตู้ของธนาคารอื่นกะเลยมีค่าธรรมเนียมจั่งซี้ กะมันบ่คุ้มปานใด

คิดว่าน่าจะเป็นธนาคาร ธ.ก.ส. เพราะว่ามันใซ้อยู่กับที่นา มันใซ้กัน บ่ต้องมีหลายธนาคาร เพราะว่าส่วนมากใซ้ใซ้ใซ้อันนี้ล่ะ

กะคิดว่าน่าจะเป็นธนาคารกสิกรละมั้ง เพราะว่าเห็นแต่คนรอบข้างกะจั่งซี้ กะกสิกร กสิกรอยู่นี่ คิดว่าน่าจะเป็นธนาคารนี้

น่าจะเป็นการที่โอนง่าย มีแพลตฟอร์มที่เข้าใจได้ง่าย เรียนรู้ได้ง่าย บ่ยุ่งยาก

กะคิดว่าน่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยนี่ล่ะ เพราะว่ากะอย่างที่เคยบอกไปว่ามันเข้าใจได้ง่าย แพลตฟอร์มมันบ่ได้มีอิหยังซับซ้อน

กะคิดว่ามันบ่ได้เป็นผลเสียอิหยังหรือมีผลกระทบต่อความรู้สึกอิหยัง เพราะว่ามันกะ ทำให้คนที่สนใจเห็นได้ง่ายมากขึ้น ส่ำนั้น

กะคิดว่าน่าจะมีการแข่งขันที่สูงเลย เพราะว่าเห็นแต่มีแบบโปรโมชัน มีอิหยังต่างต่างนานาออกมาให้คนเลือกกะธนาคารนี้ ธนาคารนี้จั่งซี้ มันกะเลยคิดว่ามีการแข่งขันที่สูง

คิดว่าเข้าถึงค่อนข้างที่จะง่ายเลย เพราะว่าเดี๋ยวนี้กะบ่ต้องไปธนาคาร บ่ ต้องไปสมัครในธนาคารแล้วกะ โหลดแอปมาสมัครในมือถือจั่งซี้ได้เลย ง่ายง่าย

คิดว่าจุดเด่นของธนาคารนี้กะคือแบบมันกะกับแอปได้หลายแอป อย่างเช่น แอปสั่งอาหารจั่งซี้ กะมีแอปธนาคารนี้โดยตรงเลยในการโอน บ่ต้องไปเข้า เติมเงินเข้านั้น เติมเงินเข้านี้

คิดว่าธนาคารนี้มันเซื่อมกับได้หลายแอป มีแอปรองรับมากมาย แล้วเซื่อมสะดวกในการใช้

กะอาจจะเป็นเรื่องดี เพราะว่ามันสะดวก แล้วกะสามารถตามรอยเงินได้มากกว่าเงินสด

กะอาจจะรับฟังในระดับหนึ่ง ดีในระดับหนึ่ง เพราะว่าบางเทื่อมันกะ ปัญหาต่างต่างมันกะบ่สามารถรับฟังได้เบิด

คิดว่าตอบโจทย์ เพราะว่าบ่จะว่าจะเป็น วัยใด กลุ่มใดกะกะในแพลตฟอร์มหรือว่าต่างต่าง ที่จะกะคล้ายคล้ายกัน มันกะบ่ว่าได้มีหยังแตกต่างมากมาย

มักจะใซ้ธนาคาร ธ.ก.ส. เพราะว่ามันสามารถใช้กู้ยืม แล้วใซ้กู้ยืมส่วนใหญ่ใซ้ส่งเงินผ่านทางธนาคารนี้

กะคือการที่กะสามารถกะเงินได้แบบบ่ต้องเครียด บ่ต้องกังวลหยัง เพราะว่ากะมีเงินวางแผนไว้แล้วว่าจั่งเก็บไว้นี้กี่เปอร์เซ็นต์ เก็บไวนั้นจักเปอร์เซ็นต์

กะคิดว่าค่อนข้างสำคัญ เพราะว่าถ้าเกิดเหตุอิหยังที่ต้องกะเงินด่วน แล้วกะบ่ได้มีเงินรองรับหรือวางแผนไว้กะอาจจะทำให้กะต้องไปกู้ยืม กู้หนี้ยืมสิน

ในตอนนี้กะคือยังบ่ทันได้เริ่ม เพราะว่าการเงินมันบ่ทันได้คงที่ กะกะเป็นแบบวันต่อวันไป ถ้ามีเงินเดือนจั่งสิได้เริ่มวางแผน

กะอาจสิแบ่งไว้ฝากจักสิบเปอร์เซ็นต์ อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กะเอาไปแบ่ง ไปกิน ไปกะหนี้ เก็บไว้ซื้อของที่อยากได้ประมาณนี้

ควรฮู้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับฮู้เจ้าของอะ ถึงว่ามันสิบ่มีประโยชน์ แต่จั่งใดมันฮู้มีประโยชน์คือเก่า

คิดว่าน่าจะบ่ค่อยสนใจ เพราะว่าเขาใซ้ชีวิตแบบมื้อต่อมื้อ เงินแบบมื้อต่อมื้อนั่นนะ

กะคิดว่าสำคัญ เพราะว่ายิ่งหาเงินได้เยอะแฮ่งปะ แล้วกะประหยัดเงินพร้อม เงินมันกะสิยิ่งเยอะ แต่ถ้าคันกะหาเงินได้หลายปานใดแล้วกะบ่ประหยัด กะมีค่าส่ำเก่า กะคือเงินกะออกไปหลายคือเก่า

คันอยู่ดีดีบ่มีเงินกะต้องหางานล่ะเนาะ คันสิว่า คันถ้าว่าอยากกะเงินด่วนกะต้องยืมก่อนแล้วจั่งหามากะให้เร็วที่สุด

กะน่าจะสนใจ บ่ว่าเป็นคนภาคใดมันกะน่าจะ คนรุ่นใหม่อะ เขาเข้าถึงโซเชียล เข้าถึงออนไลน์ได้มากกว่า ความรู้เขาก็ ความเข้ารู้ความเข้าใจเรื่องการเงินกะจะมากกว่า กะเลยสนใจวางแผนไว้ดีกว่า

กะออมเงินตามที่ได้ แบ่งเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วแต่สะดวก

เป้าหมายล่าสุดกะคือ ออมเงินไว้กะหนี้ กยศ. เพราะว่าอยากกะให้ได้เร็วที่สุด บ่ต้องกะเวลาเยอะ

กะดี เพราะว่ามันมีดอกเบี้ยมาให้นำ ดีกว่าเก็บไว้ซื่อซื่อ บ่มี บ่มีออกดอกออกผลงอกเงยอิหยัง

บ่ได้วางแผนในแต่ละมื้อ เพราะว่ากะคิดแค่ว่ามื้อนี้กะส่ำนี้ มื้อนี้กะส่ำนี้ มันแฮ่งคิด มันแฮ่งเครียด กะเลยบ่วางแผนหยัง

ข้อเสียกะคือเฮ็ดให้รายได้กะบ่มี กะคือ มีเท่าใดกะกะเท่านั้น มีเท่าใดกะกะเท่านั้น ถ้าบ่พอกะยืม ยืมไปกะบ่พอกะยืมอีก เฮ็ดให้เป็นหนี้ไปเรื่อยเรื่อย

เฮ็ดได้ถ้าใจเฮาแข็งพอ เพราะว่าสมัยนี้สิ่งยั่วยุมันหลาย เฮาอยากได้อิหยัง เฮาเฮาซื้อ เฮาเฮาซื้อ แต่สำหรับดิฉันห้ามบ่ค่อยได้ปานใด

วิธีประหยัดเงินกะคือ กินให้น้อย ซื้อของให้น้อย ซื้อแต่ละเทื่อกินให้มันคุ้ม

ออมเงินสำคัญ เพราะว่ามันเป็นการเก็บเงินไว้เผื่อฉุกเฉินต่ออนาคตของเฮา

ถ้ามีเงินเหลือ ถ้าเหลือน้อยจะเก็บออม ถ้าเหลือเยอะจะใซ้เงินนั้น แต่ว่าสิเก็บไปใซ้เงินนั้นน่ะ แบ่งออกมาเอาไปเก็บอีก

ส่วนมากจาก YouTube แล้วกะ social media ต่างต่าง

คิดว่าน่าจะเป็นการหางานพาร์ตไทม์รายมื้อบ่กะรายสัปดาห์

คิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายคลิป TikTok influencer แต่ว่าบ่มีงานใดที่หาเงินมาได้ง่ายง่ายแน่นอน

คิดว่าการเงินมันเป็นเรื่องส่วนโต วัดถึงสถานะทางสังคมด้วย คนโตเลยบ่ บ่ค่อยเว้ากัน

บ่สามารถบอกได้ว่าควรเริ่มสอนตั้งแต่ตอนใด มันอยู่ที่ว่าคนเฮาอยากเรียนรู้ตั้งแต่ตอนใดมากกว่า แต่ถ้าคิดว่าเริ่มสอนเฮาน่าจะเป็นตอนน้อยน้อย

คิดว่าการเฮ็ดรายรับรายจ่ายจำเป็น เพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเฮามีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด มียอดคงเหลือเท่าใดล่ะ แต่ละมื้อเฮาเฮาจ่ายอิหยัง เท่าใดบ้าง

ควรสิมีสอน เพราะว่า แต่ว่าบ่ได้ลงลึกแค่ว่าพื้นฐานก็พอ เพราะว่าเรียนลึกไปอะ บางคนมันกะบ่ได้กะ เอาที่คนที่สนใจมากกว่าแล้วค่อยเจาะจง

กะคิดว่าบ่อยบ่อยน่าจะชักหน้าบ่ถึงหลัง แล้วกะมีต้นเดือ ต้นเดือนมี ปลายเดือนบ่มีกะ แล้วกะยืมจั่งซี้

คิดว่ามีความจำเป็น บ่ว่าจะเป็นเด็กมหาลัยหรือคนทำงาน การมีเงินสำรองฉุกเฉินเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าอะนา อนาคตของเฮาน่ะ มันสิเป็นจั่งใด

มี มีความฝันที่อยากใซ้เงินหลายหลายมาเปิดบริษัทที่ใซ้อยากเฮ็ด แล้วใซ้ต่อยอดเงินที่ใซ้มีให้มันมากขึ้นมากขึ้น

คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากมากในชีวิต เพราะว่ามันบ่ได้ว่าแค่ไปหาเงินอย่างเดียว มันเป็นการไปหาประสบการณ์ ไปหาอิหยังใหม่ใหม่ ชีวิตใหม่ใหม่ การใซ้ชีวิต ประสบการณ์ใหม่ใหม่

คิดว่าเศรษฐกิจมีผลกระทบมากมาก เพราะว่ามันเฮ็ดให้รายได้เฮาน้อยลง เหมือนรายได้เฮาน้อยลงเงินส่วนตัวเฮาเฮาจะน้อยลง

ในตอนนี้กะอาจจะบ่ถึงหมื่นต่อเดือน เพราะว่าตอนนี้บ่ทันได้มีงานประจำ เฮ็ดงานพาร์ตไทม์ไปเรื่อยเรื่อย